kiakia tanimoromo ong siimpai, ong pereti, pereti noi mungonoru toku uuhummo aatong kong, impa kiakia ngongomo ho, ru'kah moromo, tikite ho wik deis kori ho ong koh kitoriya ngung kutowo torummo skul ki iwihe. Kutowo torummo kitoriki simaku, kitoriki simaku impa ho pekong paaro ngung uuhummo, impa rinono, raare ri'nono noita kori eneke kutorusu uhuku. Uhuku eneke paukemmo ho kitori paukemmo unui tikite aii unui ri'nonongku eneke ri'nono pokonowa' eneke ru'kahmoromo, ru'kahmoromo tikite unu unui aii ri'nono, muring, mungonoru pekong study ngawamo, nine o'clock kitori aataku, hoho poti impa tinohno eneke ritunai moro atopenana, ho tinohno.